<hesitation> Daani mə swɨlen yɔ wo kənkɔ a joulni be mə lawoi <noise> datinɔ no yo. Na win təm yahudawai israilawa mə you wo n you wo a joulo lannə yo səbo kʊb jeli naal. a masayi mi na nə bwantəmi daatina gəlala wʊni nə youla woi. You ya nən. kɔ tum yesui yanə ko daa ja teləm gəni a yemo gəm nə gwilo to a kwaama nəno nə yɔmi kʊm jino akwai gubkatəm wo. <noise> Datino yo wʊni mə swɨle yɔi təm yahudawai israila n yɔ a joulo fulkʊblən yo jəbɔ kʊbjeli naal daatino nə yɔ woi daaga ja fələm Yesui daa ja teləm gəni tangən daatino tangən kanjəltini wʊni na ja mʊlala a langən bwangən kwaamai akwai daatənni na nə dwalbɔ nə laa kwamagəi. Ana Kwaama wumi wum golai mə swɨle yəlan yɔ ya tangəm kola tangən daatəbniyo jəbɔ jʊni bə melale a langən bwangən kwaamai, yɔ yan ko yem dʊnni jə joulegɔ mount Sinai nəbo gwilei kwamagɔ nə yɔmi nə gwibɔ yimna akwai gʊbkatəm wo a kʊm jin təbo nəboni jə yɨm kini, na kwaama wumi wum golai mə swɨle yɔ yan gwi yemgɔ. To daagɔ na yo wʊni mə swɨle yo nana golago wo ko kuwa. Kaajəl bwi bwi a benən gola yɔmi daani jə joulegɔ Dubai mə nyuwa katɔ lɔl. Neb kemən. bənɔ fa təmmi gəmi ayɨgi gə ja suwo, kambi g;a ji nən lɔ wo. To jʊgɔ sai komi daagɔ gənɔ gɔ la nyin nə kai kebɔ irin daani bə yɨm woi ka. To nəngɔ jʊ a bwi mə swile yɔn. ko daatəbni na gəna nyi <noise> To we bwi jə yɔle nən kemən bənɔ woi, we bwi jino daagɔ sai nəb kemən gə yɔle woi, tangən bənɔ bə talakatino mi bə yɔle mi bə lale woi. To nəngɔ jʊ a bwi nana golagɔ wo kaajəl be mi be daatəbni yoi mə swɨle yɔ wo datəbni yɔn ko kamin bwibali dəbəlo jou jangajəl.